<hesitation> nga kal kada kosuk ma nga ngir kosuk maka, skèmè potsun mè? Lamisa. thuma n'tma, a ngwathèm skwèm mè sabda, a kè lada n'tma, n'tmè litinè, n'tkè talaka, n'tkè laraba. n'mèn tsar kda bèmè ay in mèn tsard sat madakwa ma tsa sabi nvd nma nmèn tsarrd dak kosuk ma. Daga lamisa, thuma, sabda, lada, litinè, talaka, laraba, nga ndikènèva lamisa mè kèdè bma n'mèn tsarrd ant'tma. tsavul kosuk an'tma nga kal kada tsavul kosuk ntma mana kosuk nt'maka ngra kosuk, ngra kosuk a mba mba ko ndo nvak skwi a haè ba è da man ka tsarrd dok è da shik pats lamisa na gadak ba, zlar ngir da haè madok. lamisa, thumma nta, sabda nta, lada nta, litinè nta, talaka nta, laraba nta, lamisan ntma kalaw da ka kalkana vma.